ଏକୋ ସିତା ଅଂଚଲରେ ରହିଲେ ଏକୋ <hesitation> ପାରକାର। ଡାଉନ ଜାକେଟ, କିମବା, ପିକୋଟ, <hesitation> ବିଂଦୀ। ବାଵୁ ଚୀଚ୍ଚେଵ ମାନେ ଅଧିକୋ ଉସମତା ଦିଖାଈ ସାମାନ୍ଯ ଧନ୍ଡା ଅଂଚଲର। ପହୀଂ ହାଲୋ କା ଜାକେଟ ଜେପରେକୀ ବଂପର ଜାକେଟ ଡେନିମ ଜାକେଟ ଇଂପଲା।